<hesitation> Karazany fia haiko zany: botana, mahay miteraky, <hesitation> poisson de la mer, hakiho, baleine, de saripepy, de menasiky, de fiambato.